بتمنى لو كنت أقدر أطبخ كل الأكلات حول العالم بيصير أكون شيف مشهور. هيدي القدرة اللي كنت أتمنى تكون عندي. وتصير وياي لأنه أسوي أكلات مختلفة من أماكن مختلفة. وتصير مشهور يصير أسمي معروف وايد حلو.